Pus atsa kin kachikinkan, uxan tun kawawi lu- lulhawakani liwat chiama para napaxkuanan chiwani <hesitation> pues talhawa xlakan ta- tamakax, tatamawani xchileanchokan, tatamakgatsi kawawi tu nataan tsama xa galleta, <hesitation> xa chocolate, <hesitation> para ti lakgmakaan clavo para chiwani pus nuntsa tamawa xa almendra, <hesitation> pus nuntsa kawau makgaxkgo <hesitation> pus tamawakani xa arroz chiwani pus laki mati kgama tatakgalhwanan, i pus mani uxa tu kawawi i lhawakan para chiama para tsa tamakgaxtokgmak, osu para tsa lhawamak para litakin, chiwani para <hesitation> para tu wi fiesta lhawakutun pus utunkani xa kawau mole skinkan, u mole kintau natawanian porque pus umati atsina tlakg kgama tsama liwat tsamalhi winti lhawakgo carnita pero pus wankan ke mat carnita pus na lhaluxtanunts chi mole tawan, <hesitation> pus winti lhawa parax xa- xa barbacoa tsamalhi winti lhawa xconsome, pero untsama tu lu kawau atsina lakgatikan uxa mole, uxan tsama tu lu kawawi. Talakgati atsa nak kachikin tsamalhi pus u tsama tun kawawi tamalakatsuki kawau axni chiama tsa chitskawani natamakgastok chiwani pus mole porque pus na akchaan xa mole tawan lhalux ka katsikan xa para kawawi tlakgantiwa para barbacoa chiwani pus maski lu kgama liwat noxa tsama na puwan chono na taskiniyan mole para xa xaxtilan osu xlapax chiwani pus wakgtse xantsama tatakgatsi xantsama kawawi kgama xa tununk kgamanika no axni na waniyan tsamalhi talakgati tsama xmolekan.